<hesitation> Toetr'andra bôkà Pero ndraiky zen̈y man̈à toetr'andra miôvaôva izy. Dia man̈ana desera kôtie izy oe dia misy ama- amin'ny bongo ndraiky <hesitation> man̈ana toetr'andra trôpikal amin'ny zen̈y sirto ami'ny amazôny any hoe.